La kuro’ xen e re tⱥⱥ’ra ï köö xiñó’ kieera e köö je ‘náá’ra köö, ‘nⱥⱥna re tá’ra köö ï, ‘nⱥ’ lo que e ‘nⱥ’ re jmⱥⱥra xé’n re iáá’ra dxó o re ü’ra po ta jmí’ lɇ e liira míina e la e la re kuⱥⱥ’ dxó e re tó’ ï jö to <hesitation> jö to re tⱥⱥ’ra ï jö re li fó’ jö e jia’ re ký’n jia’ re lla xé’n jmýý kí xiro e e re tⱥⱥ’ra ï e ‘lóó’ jia li ýyý dse lla, dse ‘ló dse ký’n, enɇ ‘néé’ kö¨dse dsaana jná júú kiee’ ï.